ஐரிஷ் உணவுகள் உருளைக்கிழங்கு, புதிய காய்கறிகள், சால்மன் மற்றும் ட்ரவுட் போன்ற கடல் உணவுகள் மற்றும் பாரம்பரியமாக ஐரிஷ் ஸ்டவ். ஆட்டு அல்லது மாட்டிறைச்சி மற்றும் வேர் காய்கறிகளால் செய்யப்பட்டவை, சோடா ரொட்டி, பன்றி இறைச்சி மற்றும் முட்டைக்கோஸ். கோடில் போன்ற உணவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட இதயமான, ஆறுதலளிக்கும் உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்றது. ஒரு வகை தொத்திறைச்சி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு குண்டு. மற்றும் கோல்கனான் முட்டைக்கோஸ் மற்றும் வசந்த வெங்காயத்துடன் பிசைந்த உருளைக்கிழங்கு, அடிக்கடி ஒரு பைண்ட் கின்னஸ் பீர் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.